اختار انه أتكلم كل اللغات لانه بالنسبة لي اللغات شي يعني وايد اجوف فيه روحي واهو شغف كبير بالنسبة لي هذا أولا وثانيا حق اقدر اتواصل مع العالم كله يعني أكون يعني اكتف اكثر في الانتركالتشرال كوميونيكيشن ولأنه بعد انا يعني حلمي انه اصير بوليغلوت